तो देखो अपन जाना कि कई भी नए चीज़ बनाबा दो बातों हो सकते हैं क्योंकि वह चीज कैसे बढ़िया बन जाए। या और यह खराब हो जाए तो उस बढ़िया काम यो रेवे कि हम जो काम सबसे बढ़िया आवे तो जो काम अपन है सबसे बढ़िया आवे वही काम करनी छांवे। अब यह बात अपना रेस्पी के अंदर लागू भी होगा क्योंकि अपन जाना के बाद माना। कि कई नए भी चीज बनावों चाहूंगा जैसा मान लोग खड़ाई पनीर बना पोचारिया खड़ाई पनीर बनावों चाहेगा तो। कोई से पूछाएंगा यहयूट्यूब पर देखाएंगा तो देख बाइक की वजह से ने तो अपने सही से ज्ञान कोई बात होगी। जैसे आपने मटर पणी बहुत ही बढ़िया बनाता है मटर पणी अपने अच्छा बनाता है तो यह वजह से अगर आप मटर पणी। बनांगा तो एक तो बढ़ेगो भी बढ़िया और उन्हें बगड़ पागी ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी तो यह वजह से अपने। नई रेस्पी की जागने वही चीज बनानी चाहिए जो आपको ने अच्छी तरीका साव है और बढ़िया बनाता आवे।